Pues kauk nde nde nde ndateu matada'a kauk a las ya tiya'a a las ya tiya'a ya kupu tiya'a ya hasta matanjas xiñi'u aives las o o las por ke ya matanjas kauk tinjias tuntsa'au ningie par punje tu'ui tutsjau saria kipiai manu'uen re kanjet tu'uei tutsjau y maiñ landajau se tumei rikiung pus mandajau kon mje munu'uets mje kon ska'aik y si mut pus minsa munu'uets mje puya ya tubaiñ ya pus ya kuande kuande kuande kat escuela dia lunes pus kujui ya kauk ya ya tutsjam bal'je ya las ya liljit pu kanjet ya tabam ya kua makanjiang lonche kute kingyiep escuela ya pus ya rake lanjua'al pus ya ngjai ka xut ki'jiaung pus ya munuta'jat ya par raket ya a la una ya rake makue'e raket bakaseik escuela tsukue pu kanjet y si limiñ la junta hasta ke hasta lava raba las, hasta la manjua'al kuande ya latjet escuela pu kanjet pus jai kiajai pu bakja mi'ia rapu y kiajai bien ngul'ajau pero ya kauk pus ya mi'ia pu bakja y ya dia sábado pus kujui viernes. Viernes ya ya punje ya kujui ya se mbu mi'ia nimbiaiñ tsjap pus kujui ba lem manatsjap ba napu ya pero ya sábado kujui ya mut ya ngjai ya majach kunju tinjias ya rakam tinjias paik se mas tujueu las nueve kauk ya munu'uen kich'ijiñ pu kanjet y ya rapu ya ya tijia ya se ba katam xixaiñ ya tabam tatam nguang kutenma kunjua ngul'ue tabam pus kiajai jai ngul'ajau mi'ia buruan pero ya kauk es tumeiñ nutsjau mi'ia rapu nutsjam tibiaiñ kauk naei mejeu pus tibiaiñ pu bakja mi'ia